اي لعبة الطفولة بتكون صيادة، كنت العب صيادة ويا ربعي وانا صغيرة في الإبتدائي وبعد يركضون ويا ورا بعض والي ما يبغي احد يجيسه يروح المحبة ، المحبة هاي يعني ممنوع احد يصيده لكن عقب نقعد نراكض نراكض في المدرسة وندور في الحوش ووايد نستمتع فيها وهاي يعني كنت اسويه في الفسحة عقب نرد الصفوف